अगर जू वैज्ञानिक छन उ नकली मांस तै तैयार कौरी दिंदा। जूकी सुरक्षित स्वस्थ और पर्यावरण ले लाभकारी हूंदू। त येथे आजमाण मी क्वी हर्ज नी हूंद। ये से जू पशुपालन से हूणो वलो नुकसान च उ कम ह्वे सकदू। और जू मांस उत्पादन च ऊभी बढदो।